من أبرز المؤسسات الخيرية في السعودية هي جمعية خيركم في جدة، التي تركز على التعليم بالتدريب، تمام في مؤسسة الملك خالد الخيرية التي-لتدعم مشاريع تنموية مختلفة خارج وداخل الدولة، وفي مشاريع كتير خيرية أنشأها الملك.